إذن أعمل تقريبا خمسا وثلاثين، أربعين ساعة في الأسبوع، و <hesitation> أيام الأعيادفي السنة يكونو يا ربي جيهة <hesitation> عشره ولا تلاطاعش هكداك تقريبا.